أعتقد أقطع حوالي سبع إلى عشر ألاف خطوة يوميا خاصة إذا كنت أتحرك كثير خلال اليوم يعني بالأسبوع يمكن أكون مشيت من خمسين إلى سبعين ألف خطوة تقريبا. ها الخطوات تساعدني أكون نشيط وأحافظ على صحتي بشكل عام، تخليني أكون أكتف طول اليوم.